املټ د هګیو ااو د مختلفو سبزیو یا د سبزیجاتو د مخلوط څخه، ا، جوړیګي، ا، ام، معمولاً دا سبزي کیدای سي کچالو پیازه، رومي بانجان او داسې نور واوسيګي څې د هګیو د مخلوط کولو نه وروسته په هرکاره او یا هم په داش کې پخیګي.